هلّأ حا إحكي عن اللُّطف، اللُّطف أنواع: اللُّطف مع الأنسان، مع الحيوان، اللُّطف بي مشاعرنا، اللُّطف بي- بي حياتنا اليوميّة لازم تكون نكون لطيفين. أوّلاً مسلاً حا إحكي نكون لطيفين مع الحيوان ما نضربو ما نأزي <hesitation> ما نتعامل معو بي وحشيّة. اللُّطف مع عيلتنا نعطف عليُن نحبُن نحترمُن <hesitation> هيكي نطبطب عليُن وئت يكونو هنّي بي حاجة لا إلنا. فا وكمان أهمّا شي إنّو نعلّم الأشخاص الّي بي حياتنا الّي نحن مسؤولين منُّن متل ولادنا نعلّمُن اللُّطف، نعلّمُن كيف يتعاملو، كيف نحس، كيف نعطي مشاعرنا بي لُطُف. يعني مش إذا نحن ما عجبنا شي ندج دج لأ كزا لا لأ بالعكس فينا نطلّع الكلمة الحلوة وفينا نطلّع الكلمة الّي مش حلوة. فا نحن خلّينا نكون لطيفين هيكي شوي <hesitation> نعطي رأينا بس بي لطافة مش زت نزت زت نكب سم متل <laughs> ما بي ئولو. لأ بالعكس خلّينا نحكي بي لطافة، بي رئّة، بي حنيّة، منوصّل للّي نحن بدنا ياه <hesitation> بي طريئة ما نجرح غيرنا، <hesitation> ما نكون هيكي سلبيّن. <hesitation> اللُّطف أنا من الأشخاص الّي كتير بعلّم ولادي اللُّطف وبحاول إنّو انشُر اللُّطف بين أشخاص أنا بشوفا هيّ بي حاجة إنّو نحن نعلّما اللُّطف.